oyiro bulɛti de viyandi-ra ma ho somon we'arobe ho Suwɛde tun ɓa da tuwa cɛnu matete ma ciza abe oyi diya Suwɛde Suwɛde ɲu'in boni ɲu boni ɓase donk to ciza ma ji <hesitation> tuwa ɲan ma ji ɓase